Dul lokaci pu yi wunongo yi yogi bakwarau. Duk nyangu ku yi nuwa kun nor andu ningu nyim ma pwala wa to nyangu kowon babu ya a sma wuya wa burye ded deg yamba ba lanyir nyangu nyimma pwalawa bawei yi yanda ai kuranga bur gusei yi ninga kakari rob yey ka lan lokaci pu ainihi nor lokaci ning gor nyacha don yi muatandi gwei nuwai yi andi cika Gelengu yi ninga nyacha yi yandi gursei yi ninga nyacha yi yandi wali yi ninga nyacha yi yandi ainihin dala waja yi ninga nyacha ka lokaci ya cha chui bachuku ainihin aihini ka kar ti yinin mua mua suma wuya wa kuran buri yi yir twi kokari mun gwiyandi kowane ner wuya yi ainihi a talange. Diyo ga ba gade siman wiyawa ba ba koh yanda guyandi ba ainihin ba de irin punai tu dekeni ainihin poh du sor ba mmwatanga yitono tonou anda ba yanna jukugu nobu sombu ainihin kakari wiyau toh ainihin pu yi yogi bakwara kayi wunine toh to ainihin bur yir nin deg deg sor dandi ka lan sor dandi ka lan sor dandi yi har yi mwatani guei nuwai chika ainihin kasangu ba sinbou ba sinbou bu ainihin rumuno la changa mau kama amnor angu changa gwei nuwai amna kasa basinmo wukin pwi wu rumunuwai din nor ba pra pu ma twi wei sa'an an nor bwi ka lei bama tun ner daga lei ara ba ainihin ba pra mou changa ka changa wi lemuni am na de yi marau kalan punu mba ma ba to bochiyo ba demon nobwi dingin nor ba kasaiyo buya lei, i yir wi bochwiyo min no ba kasaniya bwiya lei chu. Toh kaman baba mau ka der chiyo wi lam lah nwobwi toh nobwi le kun lele bol pma yokoh woh la wane a pong nere ba nor ba suka nuwa nor ba anda nor ba nuwanga gina gina ka nor nuwongai kama wei dimbir wi lokoshi ma ye kama ya tono neh ma ninga mun toh banyim ln changa lokoshi madewei gina se ba ma mou kaneh kama mor kaneh shikenan no ba demo changa mou. ka no demoh changa moh se ba ma ninga ai nihi kakari tu nor yir kin koru dingu changa a sew se ma dilo jendi ma ninga sow sor por swa no yir kin koru bol- bol bama cha muane kama char muane s ai nihin dimin changa moh kaneh kanin da nibiyoh nor ba puya lei kanin da nibiyo pwi sei nor ba watang a buri yi nur mor ba chai mun muane sei bu sinsendi to ai nihin kunoh nin labuya a whi.